Karazagna hanigny hitako lafolafo amin'ny hôtely agny zao edy ai: <noise> pizza, lasopy, <noise> mine-sao fô lasopy ndraiky misao io zany kaofa m- matetika aharo fruits de mer regny lafo ai de i vidin'ny pizza io zany eo ho eo amin'ny cent mille francs akeo de avy eo ino izy ty lasopy sy misao io rafa mifangaro fruits de mer igny mety lafo eo amin'ny soixante quinze milles frans ake.